أحب أعيش في عالم خالي من الفقر, لان الفقر يسبب معاناة كبيرة للناس, يمنعهم من تحقيق أحلامهم والعيش بكرامة, إذا قضينا على الفقر تتحسن حياة كثير من الناس, ويكون عندهم فرصة للتعليم والعمل, أما التلوث بعد مهم, بس أشوف إن القضاء عالفقرله تأثير أكبر على المجتمع, بشكل عام, نبي عالم مليان فرص للجميع.